Nn quemeh pos neh nonamic puc oc neh quemach nic nicbicac nonamic campubiercu bieyi, amo quirespetarouayah, ictlamacayah, nechmacayah, que pos nochi ica cualquiera giente amo yeh ica tzatzin porque yacah yaquisa ya quimacas, pero a uxa, como yacah yeh bibentzin pos uxa yacmo quichiua ihquieu, quiemah cualoni amo iquitz qui amo quiemah cualoni, ua nochi quiua nicah nigientes nibebentzitzih, ihquieu ocplantutul nolalibis ihquiu quinchibilis porque lalibisca capubircuahtih, pero horita como ya cah ibebentzitzi, que a yeh acmo acmo lo mismo, acmo ihquieu cati catilihmoyeyi, porque uxa sa mocaua, quemih neh nobibentzin sa mocaua, masqu itlah niquiluia noso nicahahua acmo tlen ictoua, pero uyeyi hasta ochichibieyi mirauac quicualania tlen niquihtos, tla niquihtos tleca oniquihtoh, tla amo niquihtos tleca amo oniquihtoh, hay nonontzin, pero tlalibis cumpubiercu yeyi, uxa yecmo, uxa yecmo, uxa yacah titpitzin, yacah yeh como nopilba yabehbeyi, ya ictzahtzilihtibeh itahtzin, uxa acmo tlen ictoua. Tlouana, tlouana, quemach axtineme, pero yeh yeh acmo cualoni, acmo cualoni quemeh oyeyi, porque oyeyi, hay amo, oyeyi tlalibisca tlalibisca pu pubiercu pero pubiercu, amo quirespetarouaya ni nontzi, ni tahtzi, nicniua nioquinrespetarouaya, pero de todos modos pero pos uxa como yecah tipetzin bibentzin a yeh acmo quichiua igual, pero de todos modos quiuyeyic, campa bircuatih ua nochi giente ihquiu ixquimohtili, ihquiu ixquimohtilicu gientes ihquieu tiuxa ya bibentzitzi a yeh acmo quichiua lo mismo, ya tipetzi ye, ye ye ocachi ye quipensaroua noso amo nicmati, pero o acmo igual quichiua, acmo igual quichiua, yihacmo quimeh oyeyic, u plantutu ijole tlalibis capubircuahti, hay cuali tla oquintzahtzilis porque porque solamente yehua tlamadaroua, pero uxa ayecmo, uxa yecmo, uxa ya cuali itcateh, acmo nechmaca, acmo nechtohtoca, iyeyi onechquixtiyaya masqui ica youali maniquisa manibeyah, maniquinbicatinimi nopilba, niquinbica nopilba masqui ica youali niquinquixtia nopilba niquinbica, hasta icah nononah niquinbica, pero uxa a yecmo, uxa ya cah tipitzin yacah yacah yacuali nicah, ya cuali ticahcateh nochtin bibentzitzin ya cuali cahcateh souameh ssquemeh souameh quemeh tlacah ya cuali itcateh, itcateh cuali.